كنضن أن الرياضات اللي كخاصها قوة بدنية كبر هي البوكس والماراطون، حيث كخصهم طاقة بدنية لتكون عالية وقدرة على التحمل لفترات طويلة. و الرياضات اللي كخاصها قوة بدنية قل، كنضن أنها بحال اليوغا والمشي، هما كركزو كتر على الاسترخاء والتركيز على ضبط النفس والحركات، وكطلبو مجهود بدني قل.